ʰⴰⵔⴰⵜⴰ ʰⴰⵏ ʰⴰⵡⵉⵍ ⴽⴰⵔⴻⵀⴰpⴰⵜ ʰⴰ ʰⵉⵍ ⵏʰⵉⵙⵎⴰ ⵡⴰ ⵏⵏⴻⵙⴰⵏ ⵢⵊ ⴽʰⵉ ʰⵉ ʰⵉⵙⵜⴰ ⴽⴰ ⴼⴰⵔⴷ. ʰⵉⵙⵜⴰ ⴽⴰ ⴼⴰⵔⴷ ⵏⴰⴽʰⴰⵍⴰⴷ ʰⵉⵜⴰⵏⴷⵉⵍ ⴻⴷⴰⵍ. ʰⵉⵙⵎⴰ ⵡⴰ ⵏⵏⴻⵙⴰⵏ ʰⵉⵜⴰⵏⴷⵉⵍ ⴻⴷⴰⵍⴰ. ʰⴰⵡⴰⵍ ⵏⵉⵏⴰ ⵡⴰ ʰⴰⵏ ʰⵉⴽⵔā ⵡⴰ ʰⴰⵏ ⵏⵉⵏⴰ.